Un climma tipico chì in Liguria, d’ötunno l’é bello perché no l’é ciù guæi cado e gh’é de giornæ luminose, pròpio schillenti e pöi se mette à ceuve anando ciù in là co-a stagion ma no l’é un bello climma.

Eh poule antighe zeneixi, son scentæ tòsto tutte perché no ô parla ciù nisciun o zeneise, ghe gh’é solo imbarasso da çernia, no saviæ manco mi.